E leydi Amirk be ngodi goɗɗe aladaaje ko hawti e ñyamunda e chuɓaan gaɗa lebbi jewi. E ñyamunda e wodi ko ɓe ngiaayata ches, kanjum ke so ɓe njaraay ndiyam ko goɗɗum njareetedun sai ɓe kauta kofiji maɓɓe, so ɓe nana belɗum. Bo ɓe ñyama taliya, e shawarma.